والله لو تخيرني أجول الطياران يا أخي إحساس الطياران شي غير تخيل نفسك فوج العالم تشوف كل شي صغير جدامك، والهوا بويهك بعد الطياران يوفر الوجت يعني مو لازم إزاحم بالشوارع، ولا اوجف تكاسي بس الختفال صراحة شوي يخوف تحسين كأنك تسوي شي غلط ما أدري يمكن أحس بالوحدة لو ما حد يشوفني.